Eee! La ny olo moa mifandihintsy zay dikan'izay ngaomisy hevitsy tsy mitovy ka at- da tena misy dikany lehibe io amin'ny gny fitomboa gnamin'ny fitaran'ny fiegna zany ka by abajara san'izay manitatsy ny hevitsin'gnolo fa tsy mitovy hev